Aylon dooga abak lang kiega, abak langa ay fa jue nuban urogki dan tigs, nuban urogki hikir ter dieoka hannet kessa, hannet kessa, in dieoka hannet innanga fa jue naleda kis, ter hiddoka duisinga, <hesitation> minog ter ihramga gognsanga fa nas.